Ñy tantely moa mampiasa ñy fanjaitsine hiarovany ñ'ainy <shushes> aminy ñ'aly aminy ñy fahavalo ;manahaky anizay avao koa. <shushes> hañamboarany ñy traño. ho fampitandremany ñy fahavalo hanafiky azy.